Ten̈a haiko zen̈y fômbafômban-drô Etazonia àby io, irô ze mankalaza alôinin-ty. Ir- isaka <hesitation> faran’ny fanjavan’ny ôktôbra zen̈y irô mankalaza. Boaka tamin-drô edy niavin’izy io. Avô misy resaka fainksy givina zen̈y koa. Irô koa mankalaza raha io.